To ma shi ma adi shi wuyekin kokuma adi iyam shiye nəə njiməm nəə ga kuza nəə nji <hesitation> shiye nəə mbaga gə shin hwal hwal kuma tɨkin tukurə nəngga a yammgban nda vɨɗən iyammagban nəə tɨch dzɨ a vəi nda vɨɗau gam kala sagɨ jel nda vɨdəu ɨngganɗ hɨchi ka gban kini hɨchi ka hoikɨn hɨcha nahapa mu gahima ko hemo gahɨmagau hicha dzɨ nah apa munɨu munɨu gi ko patuwo gahi ma hoigɨchi hɨcha dzɨ nah munɨngt achi ɓarin ka gaukɨn hɨchi ka hoikɨn hɨcha nahapa mul gahima ko hemo gahɨma gau hicha dzɨ nahapa munɨu munɨu gi ko patuwo gahi ma hoigɨchi hɨcha dzɨ nah munɨngt achi ɓarin ka gaukɨn ma kɨdah nda hoɗangə kɨn hoigɨ chi hicha dzɨ gbaho hɨcha hoye dɨganə hɨcha hoye diganə so nda viɗən ta iyammgbam tsamagɨchi nahangɨchi kuma gbagɨchi achi ko mahən dzəə a hoɗə ɓarin ko ga tə wolin iyammgban gbangɨchi kaa ɓarin a mba tsamankɨn nɨngganə sənə gaa hɨchi maɗaga ɓarin a uəi nda gbauking ən gam bɨch dit a vəi hɨchi ka ɨmbo hoɗə hɨchi ka ɨmbo hagi nda viɗəu hitchini wowoye gakɨn kodigama tɨkin dzɨ a va'i nda vɨɗanni. Nda vɨxən ni wowoye gakin hɨkina kəsə hemin nda vɨxən ni waya kin. hɨkin a əəə ələ shiɓwa gəkin tɨkin dzɨ a vəi nda patɨweinə ko hani yami nda vɨɗən nəə nahakin gɨye hɨkin ka wowoyeka hɨkin ka əələ hemin nda vɨɗən ni kasakin hemin gam nda vəɗən ni shadɨ ga hemin patiwein hɨkɨna kəsə nda vəɗən ni shadɨga patɨwe in kina woye kodɨga ma ko dɨma rekiy hemin hɨkika kəsə to adaganni patuwon hɨchi ni kohaniyami hɨchi hɨchi ka shin hwalhwal kuma hɨchigə shin tɨchi tukuro nda viɗər kam kohaniyami nda fətənni bandagakin gakin kina dzɨ a vəi amma nda vedən hɨ kin ka wowoyengokinkɨn ka kə kəsə hemin hemin nətsu hɨkinma nda vɨɗən ni shadɨgakin hɨkina wowoye ngəkin hɨkina kəsə shin hɨkina. Tsɨɓwadɨ shi ɓarin ma nda vɨdən kina dɨməə aha kina dɨmə ahand achi sən sə dɨkan mɨndən ma hɨkina dzu hɨkina tsɨbwadɨ achi sən sə ɗɨkan mɨn dɨvdi nəə nahangakin hɨkina a fɨdə hɨkina dzɨ ɓuhyan kaha ndakina tsibwadt səngəkin ko kina kɨro kina dzɨ ɗekə'ə a goo a hagəkin ka ha, ndakina dzi tsɨbwadɨ səngə kin ndagəuni utmoma tsama monkɨn hemon həchi ni mbo səunəngənkɨn hɨchi ka suwa shi ɓaringam tɨchi tukura nda vɨdən kohaniyami htchi ka lənəu nda vɨɗəu hɨchi ko haniyami hɨchi ka wowoyekin ka ələ shiɓwagon hɨkin ɓaɓa suwa shi ɓarin ndagənni hɨmam a tsama monkɨn mamaya shiye nəə tɨkin tukurə ko haniyami tɨkin tukuro.